Kuulõ maq joht <laughs> ei tiiäq, kuimuudu nuuq katsajalaq ummi naid haarmit pruukvaq. No arvadaq nä haardvaq midägi naidõga ja noh jahipidämises vaest pruukvaq, ma arva. Midä tah muud sis?